Karà ataon̈y zah edy ai indraiky isaka herinandra zen̈y mihinà voamain̈y dia, karà zen̈y zen̈y fômba fataoko, hahatônga voamain̈y àby miharoharo an̈atin̈y han̈in̈y hohan̈in̈y zen̈y, fa tsy isan'andra. ia, fa izy ndraiky afaka an̈asoloana vary eritreritry nakà mandiniky.